ña santiu hua ta kii´n kasintiu ra ñaa sintiu yuku tiko xa´nu yuku ñaa-m sa´ra sa ntuvantiu ra siintiu takuili a ta inka tua hua santiu ku ñaa tikumi ntu´u si ñaa tikumi ndaali ka sa´ra sandakantiu luvityi ñaa ntuxi ñuñu li si ñaka na kuu ñami li in ñamili riso kosini intyi nania li´ka tyi kò´o ña ya ñuu ntiu tyi siina vasi sía ta inka tuu hua santiu i´iin li i´iin likara ñaa saa savantiu tantiu santiu itu´nli ra ñaa ika´ra sa tantiu yuuli tantiu ra tava taani tyintiu tutu ra tani saa ñu´uli kara sa´ra tavantiu tutu ha´ra sa´ra ntasintiu istaa i´iinlika ra a´ra kiintiu ra nta tani tyantiu takuira ika nteta nti nteta tu yoko ka ra ika hua ñaa tyityintiu katyintiu ra a´ra sa´ra kutyintiu in uvi uni kua só tani kentiu ra iikuso ka kentiu takui ikuso ka keentiu ka nu visi ikuso ka tyia sanp ta ityi ntaso nùù ixto kuantiu nira inka kii ha nira tasa ñaa ntaa ntiko mintiu ra saku kutyintiu tyi ii kuu kutyi tukuntiu tyi taa soo kani kasintiu ka´ra ñaka hua sa ntiu ñuu ntiu ñaa ka